Mua më përqejën më shumë qent, përçë qent jan më affettuosi, të duan më mirë, të ftojën më… ngë e di na të duan mirë ma sicuramenti te ftojën më shumë përçë kërkojën karicjen, tundjën bishtin, të qeshjën, kan gazin, inveci maçet skurseni nga je o ngë je për ata ë paraç, allura u votar qent.